Pürtrop vaire volte la lënga e lon che pensuma a sun zlegà, di cunseguensa ti pense pa cuandi ti parle. Al e impurtant fe 'na pauza prima d'parlé soprattutto cuandi ti ses ëncasià